<hesitation> Culture France koa zao o, gn'andreo culture tena ahaiza andreo tia alika zay reo, de reo koa mitovitovy amin'ny culture gasy avao reo, ohatrany tia olo avao koa ndreo reo.